بستخدم السوشيال ميديا علشان اعرف الاخبار حالياً بركز فيا و بقلب وبعرف الاخبار ، و كمان في اخبار بتبقي حصريه صفحات معينه و بتبقي عارف ان هي صفحات ثقه مش اي حد نسمع له و خلاص ، في الغالب التليفزيون يجي بعد السوشيال ميديا بكتييييييير